يكون عندي ضعف ديال العمر أكثر من ضعف ديال المال لأن بالزمن لي هو العمر ممكن أنني نحقق يعني مشاريع لي تقدر تدر علي المال وبزاف ديال الحاجات، ألور الوقت أهم من المال دايما.